أنا بالنسبة ليا ماشي مهم بزاف الواحد دايما يكون يتبع الأخبار. <hesitation> مـ <hesitation> لأنها هي صح من جهة من المزايا انك تّبع الأخبار دايما تكون مطّلع على الأمور لي راها صارية في العالم تكون عندك فكرة على واش راه صاري في العالم، سواء في في بلادك و لا في الـ العالم. بـ بصح تاني من الـ الجانب الـ لي ماشي مليح أنها تـ <hesitation> عادة الأخبار تكون دايما في معظم الأحيان بزاف <hesitation> سلبية، دايما تهدرلك يا على الموت يا على الكوارث يا على المشاكل. تسمالا و هاذي ادا ادا كترت و انت تتفرج الأخبار بزاف تأثر عليك نفسيا. و معظمها، <hesitation> ادا ما قلتش تسعين بالمية من هادوك الأخبار لي تشوفهم هي حوايج ما تقدش تأثر انت فيهم، ما تقدش انت تبدلهم، تسمالا برك تأثر عليك نفسيا و طيّح لك المورال بصح انت ماكش قادر تبدلها و لا قادر دير أي حاجة باش تـ تحبسها.